An, bu hwn bɛ itɛmɛ nga shɛ ma hwn itimɛ tabiyɛ i wɛ nɛ po itimɛ suga munjɛ gɛ jitɛni ɛmɛci mi á hwan, mbisɛgɛni du ga itɛmɛ nga ɛbi du gana tu kpahin mu chi ɛchilo na po nga sha bu itɛmɛ nga lian ibɛ kwan th hwu, i sha i wɛ ma umuujɛ nga jitɛni atwa maci a hwn itimɛ, nɛ liig ta nga mujɛ ka nga kuba i wɛ ma ngondu itimɛ tu hwn, ko zawa timɛ tu hwn asha iyi lɛlɛ kpanjɛ njɛ na zha biga butu, ko zha bisa mua mua zha bisa shupu, ko zha ibiga hwn a ga, ko zha bisa yinzomudu ɛkɛshi chi itimɛ tu hwno, itimɛ tu hwn, itimɛ tu hwn. Ibɛ shɛ achilo tu zhigbe, itimɛ tu hwn, ibɛ shɛ achilo nuo po butu zha bana nu munɛ tiya, itimɛ tu hwn, ibɛ uni hwn yi lɛlɛ butu ba nda njizo i wɛ nɛ po, ko ta nu oziso na taagwatana kara butu iyi na bu utzji bu nɛ i ɛle nazhɛ.

Bu hilo nu hwɛ, ɛbi jibi bu zono nu sha sha ba hilo nu hwɛ ibɛjibi bu zono nu sha-sha bu hɛlo nu hwɛ, abu njɛ gana ta, abɛ sujɛ iyi nɛyɛ bu ɛbu zani na hwa, yasha awarɛ sha i wɛ ma tuburishi tu zo no ɛn nuruboo na sha sha ata zono yi tu i wɛ ta iwɛ ashɛ husba ashɛ du kwachɛ, iwe, po izasu na sha, a su sa bɛ turisa atu vnwa an, tu vuwa ɛn tu vnwa su sa ya uwɛ ya kwa kwa aswu, ɛna shi waa abu zha nda whara nɛ bɛ, shɛri njɛ whara nɛ bɛ, ama ya sha gena oholi, na akaraba, ikɛtɛ sha a bizha wane zhanta susa, ibɛ sha i wɛ ḿa bu zono nu rubu, a hain ɛwɛrɛ bu zono na ɛnsha sha, yɛ hulo, gwɛ abu zha nda ya hwanɛ bu, ba nda ńa y`a whava ha sha hwaɛrɛ shɛ un ha shɛ abu zha nda whara nɛ bɛ. Bu za savi abusavi. ya bu bu za gavi abu savi, ya bu kulani i wɛ ma njɛ gumi bɛ zha zono nɛ mɛni, ɛbi zoni nɛ nami, yan shan sata na zha ba nda ya sumi, abn njɛ sumi nazhɛ ba satana nu wane, ɛbi sateni nu wane nazhɛ yɛ hwɛ, ba surako y`a iyi bu, bu kuno tiya ya bu kulani shi ka wa ma njɛ izwna ehnɛ mɛni ma ezhchi in asha ba jala wama yi papu ko tiga tibɛ.

Ɛbi nishi izagu ata i bɛ i bɛ ɛbu zha nda uhwara nɛ ibɛ, ama nata shɛ amgba pa ko swalla ba wan bwo hungo án nh ulwa ma kɛ dɛ i wɛ ma sushijɛ izegu nu tatu gum nɛ abu za nda uhwa ra nɛ ibɛ, abu sujɛ, izagu ata ba zhabu zono ne oko ko i wɛ ma kɛda eshi shi tani inoua shɛ koabu kuba ma, akoko zabao, ko na esha sha bu zono. I wɛ ma kɛda iyi mug hɛshigɛni eho uhana ata ta ga ta tabiyɛ itɛmɛ tuhwan shɛ iyi nɛ butu bɛ at lɛlɛ kɛdɛ be kuba ma itɛmɛ tu hwn shi ugondu tiri, itɛmɛ tu hwn shɛ gondu okofwo, itɛma tu hwn sha iyi nɛ atwa mumma zashi á hwn butu lɛlɛ nami hwayi bonu nɛ nɛgɛria, butu bɛ lɛlɛ nami nu yizo ga, lɛlɛ ofwo lɛlɛ na butu. Namba, ɛ hɛin nu ni yizo ga atu nami hwan. Bunuitɛmɛ tu hwn ibɛ ghɛ atwa surɛ nɛ ibɛ, ko abu yaji gondu aba nda yaga ohilo iwe ma keda so ya iyimayɛo yɛshi abu shɛ bu hwn bɛ itɛmɛ zba zha shɛ sa iyimɛyɛo Iyi mayɛ nɛ aba sanga akaga nata avarɛḿa pana keni kowuya ama pana i wɛ ḿa kaada á mbavaka ahwnnmi ɛtimɛ atwa kwa kwa o, a hwn atimɛ sha atwa abiga yizo, a hwn atima sha atwa biga un uwn. I wɛ po izawa timɛ tu nwn, i munɛ za layiyizo, sana tu nga dumwa abu nyejɛ ohilo bu, bi hwa yisabi fu suona shɛ wa ḿa ko sa bu ɛpɛ ye sha ya banajɛ shi gabu kiribuza y`a an-o yajɛ ofwo gɛmbi fuswo, haucɛnjɛ wa chi cɛnjɛ tunu kpogu buza kubɛ ma ugodu lɛlɛ bu na abu hwn nɛ abu ba chinjɛ bɛ zha kuba me atwagɛmbi fuswo zha nga aka nɛ aka sana ta kɛdɛ tu zapima timɛ tu hwan iyashɛ iyi tu sashi, ko i wa ma aba nda an, butu bu mbaraka ḿa buza iyi ti chara nda-o, shi gana yashi to timɛ tu hwn biyɛ i time tu hwn sha iyi biga two, i time ty nwn aha. Iyi na ya pisa shupu, i timɛ ish iyiina ya bisa butu lele nu yi zo ga atu mami okh ma, iy nga hajɛ ma, ma hi barashagana i wɛ itimɛ tu hwn ta okuma.